مؤخرا زرت مدينة طرابلس، وكنت متشوقة لزيارة بعض الأماكن التاريخية زي السوق القديم، وقلعة ريحان، الجو كان حلو، والمدينة كانت مليانة حياة، وزرت كمان الكورنيش، وكان منظر البحر فى المساء رائع جدًا، استمتعت كثيرًا بالأماكن -الق- القديمة، وبتاريخ المدينة.